Ee la xaboon pues ree' nkojoo ra reh tziyaq reh naa natina <noise> <hesitation> reh naa nahk'amam cha atziyaaq <noise> nasik'im lo ke es la joch' tziayaq reh natz'ajam ruu' reh natina reh najosq'iim awii'b' reh naajoq'iim ja'ar nkamaj reh atraste taqee' reh najosq'iim axuun ee apichel ee tan xaara taq kul reh natz'ajam kipaam <noise> <hesitation> wula reh tz'ajooj wula reh ree' reh natz'ajam paam ree' qa'sa taqee' reh naa nakojom pan apaat reh najosq'iib' reh pa' apaat ja'ar <noise>